لو كان بإمكاني أكون حشرة يوم ويحد اختار اكون نحلي - لان اغيد اتعلم من النحل اكثغ، اغيد اتعلم من عندم التعاون، التكاتف ، الصبر، الحماية ، حماية الخلية ، يعني هاي كلتا يعجبني اتعلما